Nosaghani narouum hosa orama oseghe omeedi oseghe oroobh ologh onon ebooro ezoor hodighi gha <noise> mezoor nodighigha roke hegh pamo ana tan <hesitation> eedighoroa oseghe aariunu abekenyobho oloyh o̱o̱saam ana useghe roamunu abeyey oseghiighi aadighidioro osroa loorobho ana kaw abele ana oseghe amune abe̱keny obho ologh um uroaar odighi keneghe roeroheneghe pama oba so ibhabho pezo hoseghegha hodighi makenegh thank you. <noise>